Matau nan kudakuda shinkafa kiskisa nan kudakuda, kudakuda matava agga git kiyuwaga adiyim masha ma digudig mashaka a biyant karaga ma bigant biga karaga araha kihiyaga kgazama arahan khai mavakaya gagadiyin kudahga kudaga mabaga bagnin birsan tikar na kuda kudangna ni hina agga rahant ki hina agga rahars kiidara agga rahars agga diyars kibilma, to ka tigkum kidgita ngingin badkwaha maga ta yakara matigatig ka kudakuɗagna agga humgan yu migagil matdig yu migagil kakuda kudua kadgi agga digars sukura ko dadkana ammy diniyya zəgan dakwi aniga ba zəgan ba dikdaka kunna kadgi a digars sukura dimtakir kuna matatiga ghida bi digarsi zər bilmya bi digarsi dama bankwun taunan shinkafa ɓathna ya timatiraha. Kurkur asarh sarah na to kagani gargajiya manud cewa takiya ko mai tomatur ya ko mai diginya mama dadkuna maidiginya higahiganna agga silgar silga zər walaga da albasaraga agga diyarsa adiyim mayuwa yaryayar kaba, kan kaba bagan kumtaka, to in wan inwan ziganna shinkaf man zigana gargajiye ming thawana hiya babiraga agga tasana hiya babiraha tasin nana ma tasga tasga hibabira agga tasnana agga pahana ma pahga pahga til agga diyim ma yuwa ma rimaring nin mayuwa, ta ting tihalakwaha ma rima rimg ma yuwa kaban agga fit tiyiwa kara ma figit fig tikara agga tigana agga tigana kan kan albasanaga agga silant diya timaturaga dizir walaga maggiya əzdzamahaga agga bagar zir hadiya bagga diyim mavakaya to zinga ban shinkaf thaba matiga tig thakun kidgida agga dugant duga ba shinkafa, ma takatig dadka sirga sirg ki tigana agga dugan duga ba shinkafa agga zugu zig kun kidgita ba kirba dim takirana, amma ming wana bi ma talya bi girsal girsal na bi ming wana da kubrant kuhuda bi ma ming wana dadar, amma ma zinga zinga dirmik tiviga taltig digitia nar nar nar, to əmtak ba sabab ming nin kuwar ba waw manvaki zərha. Ɓangn wa bang zərh kugit tak sai huba yu to ma irin ənɓa yakaran uus dakwani yayiga uus vila kokuwa huda aɓaga a kidgant kid yuwiindarah maga ki ba yakara a kidan kiyuwu daraga maga ba yakarah piya a diyin ki bilmag mavaka asapa kahpiyaga mingvakaya kundr kundr kundr agga baga kiyaka bilm mingwana maga atigdan yakara madari bircici amuda, to matigatig agga tayakara madarina agga kida kidgant kid kindaraha agga rahant madariyaga agga tasant madariga ma tasgatasg madariyaga adiyim mashaka ka kudah kina ba kuda kudah nin ma shaka, to agga dzigars zər flawaga ku zəra hiyaga agga sapana agga diyarsa maming zəra awraga agadiyars yakara birshishi yam nan, to mingthawa maga badiga shinkafa aggan tiggatin kwan adigardig badikana tagni takiya ban yakara biraciyin kindan kiidaraga. Agga rahars zər shinkafaga adiyim manvakaya ma digimdiga zər flawaga makudahil kudnina, akisart zər flawaga agga guyit divakaya yakarna agga diyis zərar wura tab zəraskur minvakaya, to anniga ba kuzakazan cidan a dzama takiya adkiar madarni abagadar yakara ba gav manvakaya, to digita mingwa ko abba taɗala ko abba dala gargajiya amma kuna diga kiskisna agga ta dala gargajiya aggu kiyuwag ma shaka ayyangas zər dakaraga azigir zəra giraga addiyim mashaka, mada kaba ghiya girna aciwa zər thabatsaga tap zəra zəgaga maming zər kudbaya agga diyars zər kudbaya, to azan zor idzamalaha zər maggiya kaga ko dadkami zakafi mingwa mamy nagrya aggi ghra dala mauda mai nagira bi batab amming zer kumi yan. Azhaga agga dignana jigaba sigina sigan agga bugnan kudbaya mabugnag kudbaya ga datha idjahta zəri djahtu adiyars ki maggi ardizihta, to vakan thabra maddkan ni kiza kafthaba agga bakbad fasika to azigu zig kafdivakai mingwa katak ba dala thuna jugathy aniga batakiya vikati kuwayi, kadgi agga balarudrga davakwara dama <hesitation> kighaa abusa kalkaln batakiya agga zanna dirmih yakamata agga vigit kiwayyi kukanzərha diginin a tigaba babandna əmtaka mingwana malbahkuya vakaya malba cakum amyami cukum na agakunn nusiti marya ya minzirah piya ənvakaya takum ta kum takum takum, to zəgabi takiya kafin kirnu nuwa nuwa ushakafa dama to magatakafa makubt kub shaka maga da takafa makubut kub shaka makubut kubnina magatakafa makubut kub shaka ma kubut kub nina kaf

Aggann baga zirtalgaya matsiga kuhpiya matsatsig kuhthapa tsig ahpi ma silakwa mazima zingnin kuhthapa klushagan kiskig, ma ushigat ushiga kafaga kirnan nana maiba cakwama maibawa us kaf, ko bashirgan ba mahtira asirgasirg ta kafan balapi mingwankafa agga da fadiv kwuk div dida mahaya kyar diba bamahaya tasa ajja kunna kafa kalkalanbiya mingnidig tahi kuna shah shah hana maga bathnana, to kiya maziganaga vusa batar ba takafya abbagniga, to mingwathna cihurgabi dfakiya maro biya bagaitakiya a'a kunna mana bag badkuna thamagir takiya mamaro bandkwaha nidgin bandkwaha anwa da vigarwa vig waikuda zigu zig kaf divakaya, amma ming wana kawi nabatakiya daganin damaltsa fok salsig tatignin kafa ushigant ushiga ushigat gatha ushagat chakwama ashigit marawa marawya ontsim ghingna ghingnina takafan binbi damuwana a tagamarobi. To ajja kunna ənwa tagav takiya kai warwa dakisa duga minna ko kai uusa minn tsim diga gigir bifa mataktig kidgit ghuthan badkwaha ba gagana bagan kan kan wahal mazgana, to dugan agargajina diga gargajiyaha mingwa tadgitaha ba shakh shakh shakh ko ba hiya birbir vuna masarta kwa ghiya agga killit hiya birbiraga a fayara-fayara kizəran alabi tivig ma fayge fayga kalb tiviga, to tihalakwaha aggan adiyim mashaka ma digimdig mashaka a gara kiyuwa ka hidan tirtha adiyana kara ngin-ngin-ngin bawi takiya dahulva hiya birbirna dahinga takiya dahing wa buwa ko hkrd ma mota kaga sugnna kad ghiya a sugana adda tigan hinaha, adda tigana kaudgi agga dzigar bilma mavakai mainimtaki maba zər ngirkina ba ngirkina muda abba diga gargajiya agga khran kin nnrkingagah, agga faru kifaciya ma fargaru farga kifaciya kin nurkingna to kilkwa kabada tigan kiskig.